Sigeri balike dawi aman gara dega fintani alli dawe log dega fintani minei na wida ulon enanga geina ga firgi koga minga alir tar alli kosusa en balike ka kedeka fa ademri fa kalyna aman gar laken amn lnaken amn gara touni amn laken kedeka fa kalyna eni batoni alli to ka kosusa ming alina sarye deffa logo en twali fa balike twali fa aman ga feiyah moky